<hesitation> Raha ohatra hoe hagnano lasopy sotra de a <hesitation> mivid- malaka paty paty vita <hesitation> vita fait maison an, de a <hesitation> andrahoina, de sy atao malemy be izy de batena, de alena to- a tongolo an, de haricot vert an, de tapatapahina de antsanina atao saosiny, de atao menaka de atao poavra, carry an, de atao sira an, de iny amizay avy akeo afangaro amin'ny paty igny an, de ranona paty iny am'zegny afangaro aminjareo de efa mahavita.